मए संगीन्सँग यात्रा करन चाहत हओं काहेकी इकल्लो सुनो–सुनो लागत हए । संगीउंगी संग खुब रमाइलो होत हए । और याद भि अच्छे बनत हएँ । मए संगीउंगी संग खुब यात्रा करत हओं ।